Pos lo primeru, hormi me lo pintas pos mieu i aginaeru peru, craru, comu es que sé que la casa está encantá? Pendi delas cosas que passin ena casa peru lo normal es pensal qu'essas cosas de mieu namás passan enas penículas, resolgal un poquinu i precural con acalugu la horma de salil dela casa. Porque lo peol que pueis hazel, mesmu en una casa encantá o en un enciendu es perdel los niervus i la pacencia.